मिनाक ऊ एक साल मैं चार-पाँच बार दाँत आला डॉक्टर कन जाया करा है। मै तो रहग्या ठेठ गाँव का आदमी और तो मै डॉक्टर का गल्ले कम्म ही जया करा हा। जिण समय हालो ही दुखण लाग जवा तो उन समय ही जया करा हा। वरना घणो ही कम्म जया करा हा। ज्यादा घणूँ इलाज की कूँ लेवा टेबलेट लेण आ जवा जाको ऊ दत्त दुखणो कम्म हो जवा है। मै तो दाँत दुखा तो मै रहग्या गाँव का आदमी तो मै तो तेल गर्म करण तेल मैं लौंग डालण क्रया करा जो दाँत दुखणो कम्म हो जवा।